أنا أفضل أكون موسيقار مشهور لأن الموسيقى لها تأثير عميق على الناس تعيش للأبد تخيل الحانك وأغانيك تصير مرتبطة بزكريات الناس وأوقاتهم الحلوة الموسيقار عندي حرية يعبرعن مشاعرة وأبداعة بطريقة مميزة وأعماله تظل محفورة حتى بعد ما يختفي أما الرياضي مع أن الشهرة فيه ممتعة والحياة مليانة تحدي ومنافسة لكن المهنة تعتمد على اللياقة فاللي ممكن تقل مع العمر.